haiwan ge ena tabe ngone mansia ne yali ena gai oli ge. ge ena duga gahi oli ua gena maku jarita tabe se ena rohe bolo ena oyo ge ona lila haiwan ma regu bato ge ona waro rai ma.